Pe au wa numaimo pe vanuai galuna pe, pene numai numa inaguluna ma pa vaaikia au geku inagulu kopunamo, ana vaaiki ana ragekau ne, era eaumo pie aliana ne pikita wa. Pikita agiana agiana pene ao terei koloko lavalavi, ne, ugakawani. Ai maga woolibolona na ma lakana ne ulaula pene ao, lavilavi foa apas foa ne maaketii ai galakana. Na au geku, eaumo akalana wave ainamo, inagulu maparara geaikina ne oo rerakai oaona <hesitation> au aona ekapu ai ne noo apae apae ria galu aona, waveaina wa, gave alu, storii storiina mulirai mave waimaina alakana. Waveainamo gakalana na vanugaimo galuna pe aikina, arawaku kei elakana pitipitina eve waimaina moonina amaketi agiana maanina aooa lavilavi airana alakagiana ne, amaketi agiana wa maketi ai. Ave maketina erigona galakana pentini, tiniki eau monira gave aorana ne maga waikulena. Geve wai maina Numai ne ma au kwaua na eaumo, ne elakama pitipiti monin mae nekwara waveaina. Pe vanuai galuna waveaina, oo pene aikina, oo au eoma waia panava gia woa kekei panave gia ne ga ona ne gave pukana. Na pene aikina wa, numaimo gema galu aona, na au pakilagia wa au aura maparara ava aikirana, vevapimo apia kauana ne. Au a puena wa. Pe gema wave ainamo galuna wa vanugai gelakaua eaona no maketi ai, maketina avewaimai ne wonai aalune pe wonai vavine vavine geamaina, a storii, nega nega avo ene rigo. Oo kei, au mana wai, ao noo tapua guiigi wa eau kia wa maau kwaua aikina ne oma kaairana wa maga lakana wa tevu kwa veaire ruruve, kaki wa eau veaira maga veavuna. Na au geku, noo geku ririwa, auna kamu iwa vagina wa amaako aona aonai era alu aona, inagulu mapara ava aikirana wa au geku au kwalana akalana wa, pikita agiana Pikita agiana, pikita agia nama nama ne, pakilagia wa ana rigo geku ririwai. Mana ao inagulu kimu kimura ana kala vaa aikia ne, ma ragekauna mamaako alina, oo akina wa arai, evri Tiusdei ai wa wa, mamai wa gaavaana pe, evri Tiusdei ne ave vanagi ne araa. Motea wa eau veaira akalana. Maaukwaua maa vavanagi <hesitation> lavilavi aura wa aniani, noo wave ainamo laani, wovagi aonai wa ve aina, gapuka pikana. Inagulu kiara gava aikirana ne vewara veveni, omi, na- mae ragekau, mau. Aana mau anave maau gelegele akulakaina ma lakana, alakana aona, ariku rekea wagia aona epirai ila ria guria kuku. Ne nega wa alu pe alu, gavaa aikina ne, au akilao au ana rageo wau maketi ai ne mapana veamai, ina ono rageo. Au avage aona guria kuku mave woina ne nega waiamo gakana, gapuka puka avai wa, numai wa gema inagulu Maau kwaua era kivani ka ovaa ruruana pe aikia, kipo kere kulakai ao, avo ola, <hesitation> riku, ne vewaraveni mauu wa eau veaira. <hesitation> Ina vanugai galuna pe gema wave aina gapuka pukana, ariginai mae wai na, wakianaime makemake ikipu avo evigona. Na ekweau onopagilaia, aueku, eaueveaina, apukana, aroerigonana, na lakanawa. Numai- emo ganu mukapuka anaia, ne waeu kapunai. <noise>